صراحة أنا ما أحب أسمع الإثنين أصلا، بس أنا بختار الكلاسيكية لأنها أحس تكون مليانة تفاصيل وتكون مريحة ومؤثرة، ولها أكيد تاريخ طويل، وبالتالي ألحانها يمكن تعبر عن مشاعر عميقة أكتر، <hesitation> لها تأثير أكبر. <hesitation> التقليدية كمان كويسة أكيد، بس الكلاسيكية أحس إنها تظهر مهارات الفنانين يعني وقدرتهم على الإبداع ومن هالأمور.